يعني أنا أحب مادة التاريخ كثيرا احس أنني أسافر عبر الزمن واتعرف على الحضارات القديمة والشعوب كل معركة وكل اكتشاف كان يفتح لي نافذة عالم جديد يعني كنت أيضا أحب مادة اللغة العربية لماذا لأن اللغة العربية يعني هي لغة الأم واحبها كثيرا أحب الشعر والأدب واحس ان اللغة العربية هي أغنى لغة في العالم واحب أيضا لغات أخرى لكن أفضل اللغة العربية